ཐ་ནོར་ཝེ་གེ་ནམ་ལྷ་བདེ་སྐྱོར་ལས་ཤུ་བ་ཅ་ན་དེ་ཨོ་ན་སྐད་ནམ་ལྷ་བདེ་ཐ་ཏོ་ནག་སྤར་གཅིག་ལས་གཅིག་བུར་དར་སུའུ་སི་ལ་ཡས་ན་དགུ་རྩིང་འདུག་ཀྱད། དི་ལེའོ་ན་ལོ་ཐ་ཐོ་ནོ་ཀར་པ་ཅན་བདགས། དི་ལེའོ་ནང་སྐད་ནམ་ལྷ་བདེ་སྐྱོ་འཇམ་སད་མཉམ་དགུ་དྲུག་གྲུལ་དུ། དགུ་དྲུག་གྲུལ་དུའི་འཇམ། དི་ལེའོ་ནང་སྐད་ནམ་ལྷ་བདེ་རླུང་མ་གཏོ་ཐུ་མཚམས་བབས་འབད་མེད་སྐྱོ། མཁན་ཕས་ཨེ་ནའོ་ནང་སྐད་ནམ་ལྷ་བདེ་རླུང་མ་ན་བར་བུར་གསུམ་ལྔར་ནའི་ས་བུར་གུ་རྩིང་འདུག་ཀྱད། དི་ལེ་ཐ་ཏོ་ནོར་ཝེ་གེ་ནག་ཆ་གེ་དར་སུ་ལས་ད་ན་ཨོ་ན་ལྷ་ནོ་ཆ་དཅ་ར་དགའ་ཤ་ནི། མཁན་ཕས་ཨེ་ནའོ་ན་དེ་གཅིག་བུར་དར་སུའུ་སི་ལ་ཡས་དཀའད།